मीठों पकवान तो कई प्रकार का होवाच। जैसे की खाने के बाद जो खाऊ महरो फेवरेट हे गुलाबजमुन। हम तो खाने के बाद जब जवान सा हूँ। तो हम खाना के बाद कम से कम पंद्रह गुलाबजमुन खाटो था। अब पंग लगेच तो गुलाबजमुन बाटा ऐसा की पंगत में एक दो, एक दो, रस्ता चलता एक, दो गुलाबजामुन कहई लू। फिर थोड़ो आगे गायो, एक गुलाबजमुन खायी लेनू हूँ। ऐसा चलता रहतो हज तो भाई कई छे श्री खण्ड रहच, जलेबी रहच। औ भी मारेको बहुत अच्छी लगती थी।